مش قادرة اتخيل ان ممكن انسان يقعد سنة كاملة من غير كهربا <noise> بس في الحالة دي ممكن ألجأ للمبة الجاز اللي كانت موجودة زمان اللي هي كنا بنولعها في الباجور دي وكنت برضه هستعين بالشموع وممكن اشتري اي حاجة بتشتغل من غير كه- كهربا اكيد هيبقى فيه اختراعات تساعد الانسان ان هو يعيش في- ال- والنور قاطع يعني.